Fomba fagna- fagnasana tapis misy tasy: alona ao agnatina rano misy poudre savon ny tapis. Alomo ela. Izy ave alagna akao, rokotinao tsara, rokotinao amin'ny borosy jusque tasy igny miala. Tasy koafa miala izy ave kobanigna, ave atapy.